بنګله دیش هم زیات تاریخ نه لري او په تیر کي د لوی هند یو برخه وه. کله چي هندوستان د نولسمي پیړۍ په نیمایي کي د برتانویانو څخه ازادي واخیستل نو بنګله دیش هم جلا سو. هغه وخت بنګله دیش د پاکستان یو برخه وه چې وروسته د پاکستان او هندوستان تر منځ جنګ وسو، او د جنګ په پایله کي پاکستان چې مخکي د بنګله دیش او پاکستان څخه جوړ و، دوې ټوټي سو چي یو ټوټه یې بنګله دیش سو او بله ټوټه یې پاکستان سو.